କୋଲାରେ ସତ୍ଯୋଦା ଖୁଜୀଵା ସମଭଵ କୀ। <hesitation> ଯହାଁ ପ୍ରୋଶନର ପୁଛରେ ଜୈଚୀ। କୋଲା ଅମର ଭୀବୀନୋଂ ପ୍ରକାରୋଂ ହୈ ଥାଈ। <hesitation> ଜୋ ପୋରୀ କୀ ଡ୍ରଇଂଗ କରୀଵା, କିଂଟିଂଗ କରିଯା, ସ୍କେଚ କରିଯା, <hesitation> କିମ୍ବା, ଫୋଟୋଗ୍ରାଫୀ କରିଯା, ଇତ୍ତେ ଅଧୀ, ଇତ୍ତେ ଅଧୀ। କିଂଟୁ କୋଲାରେ ଟୀ ସତ୍ଯୋଦା ଖୁଜୀଵା ସମଭଵ କୀ। ତା ଵୀସେର ପୁଛରେ ଜୈଚୀ।